Injé do fujééna fanuur fafu ñafujiir nak ijoow éŋésul bupuruj buun niyaŋoom. Do ñafojiir ña nanusaan béŋésul bupuruj babu, siwuli sifijiir naj iŋaar béŋésul bupuruj. Injé yo nak iŋa béŋésul bupuruj bu fucoho to niyaŋoom.